Chaii kule kwaeli maichimba chai kule kufulia chai amaliva, kule kufulia chai ya rangi, kule ni ya maliva kwondoa kwa pima mlinga kwa kwuondoa maliva gapu kule nyili nili taimuka nanihivi kwa wiki anamlinga kunge kungu kwashile iwikia, kwa wiki anamajani ya chai kule kule na fiungo kwa wikia, kwale kwaa kule kufulia kwaelima mwaichanganyiana thukali ipoipo lakini kule kulafulie kwalenka ya kwanza mchanganyiko uye wa- wamaliva na mlinga na majani ukaekindokichaa ukami nchemka ukabona waende nchemka waloga kwa biki ya sukari kwa korosho kwalika ichemke, kule ni chai ya rangi kwabhika mlinga lukwenyi kwa uwela mringa wachemka kwa wikia majani maku majani magoga kamchemka wakalangala na mlinga kwa wiki ya sukari yakiwa kwa imechemka, wafunya kwa chuja kwa wiki ya chupini.